Karazagna café zô amin'ny izy le mbôla manta de misy le mbola lena an, de misy kôa le efa megna. Rehefa masaka ndreka izy an de misy le afangaro ronono an de misy ndreka an café tsotra amzô fogna, de misy kôa café an afangaro chocolat.